आज मैं बहुत परेशान छूं और मेरा मन मा बहुत ज्यादा तकलीफ छ। मैं बहुत समय सी परिश्रम कनु थो और ट्राई कनू थो की मेरू विदेश को वीजा लगी जाऊ । विदेश का वीजा लगान का खातिर मैं न बहुत पैसा लगाई था कम सी कम द्वि सी तीन लाख मैंन खर्च करी था अप्डा वीजा लगान का खातिर और आपडा काम का खातिर लेकिन कोई दलाल न जु छ मेरा पैसा हड़प करी देनी न अर मेरू वीजा भी नि लगाई। मेरा पैसा भी चली गिन अर मेरू काम भी नि बनी ते खातिर मैं बहुत दुखी और परेशान छो।